صراحة نتمنى لوكان كنت نعزف على أله موسيقيه كيما القيتار و لا البيانو خاطر ديما نحس أنو الموسيقى عندها القدره على تغيير المزاج و تفرغ الطاقه لفيك بطريقه إيجابيه ساعات كتكون متوتر و لا عندك ضغط تعزف شويا و تنسى الدنيا هاكا نحس، و زيد تعلم أله موسيقيه يعاون باش نمي التركيز و الصبر لهوما مهارات مهمه في حياتنا اليوميه ، يعني لوكان عندي فرصه أكيد منفرطش فيها.